Hummok nigu hummok iks. Minno herätedäs tuuga, et pandas kuuma tsäi sisse ja keerotõdas hullult ringi. Noh, ma olõ taaga joba harinuq. Sis visatas minno kraanikaussi. Koh ma joba tiiä, et ma piät ülejäänü päävä uutma. Õdagu, söögi aigu, panõ ma aga tähele, et täämbä ommaq makõsöögis pannkoogiq. Tuu tähendäs, et mina, luits, jää iks viil pan- <hesitation> kraanikaussi, ja võetas hoobis kahvli ja väits.